<hesitation> أحب الكلاب هنا مخلوقات وفيها تحب صاحبها بدون شروط. هم دايما يضفون جو من الفرح والمرح، يعطونك شعور بالأمان بعد الكلاب ذكية وتقدر تتعلم أشياء جديدة بسرعة. أستمتع بلعبهم ومشيهم في الحديقة للانهم يخلوني أشعر بالسعادةو الراحةل